Eron nog maskonla jotorjokani irbirkani, awalinkelka aaoz biallah min alshaytan alrajim ingnima faga, bismigon fa ognami, <hesitation> ayat alkursigon fagirinami norkon fafidinami surat albagaragon fagirinami mankingoni norika talton fa osmo tarkolika sokida faorik kalik gridina ika isika fatalton fa finkimona taniga tadan fa omerina adinami tala tigosa.